प्याज़ और लहसुन थें लम्बा समय तक सुरक्षित रखणा का वास्ता यूँ थें सुखेक रखे जै सकदु। येका साथ मा यूँका भंडारण का वास्ता अंधेरी, ठंडी और शुष्क जगह कू चयन होंयूँ चैन्दु। यूँ थें हवादार कन्टेनर मा रखयूं चैन्दु। यूँ थें ढेर मा नी रखयूँ चैन्दु। ताकी हवा कू संचार यूँ मा होंदु रौ। एक समान तापमान मा रखणा से प्याज़ और लहसुन लम्बा समय तक चल सकदिन।